على فكرة خوفك من ركوب الطيارة دا شيء طبيعي جدا، والتوتر اللي انتي حساه دا أي انسان بيحس بيه هو وجاي يركب الطيارة لاوال مرة او حتى لتاني مرة. ولكن احنا لازم نتغلب على الشعور دا والاحساس دا بحاجات كاتير. أولا ان احنا نبوص لايجابيات السفر بالطيارة، احنا بنبص ع الدينيا من فوق، وهنشوفو السحاب وبنشوفو السما من فوق ودي حاجة مش بتحصل كل يوم. طيب احنا نقول دعاء ركوب الطيارة او دعاء ركوب الدابيه، ونتغلب على الخوف ونتأملو طول فترة الرحله ونقرا حاجة احنا بنحبها ونسلوا وكتنا.